komiði sæl og verið velkomin í

segjum frá jafnrétti kynjanna í fótbolta og kynnum okkur rusl í geimnum ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Kvenfélagasamband Íslands hélt

umhverfisdag um síðustu helgi og í tilefni af því var hafið átak til að minnka

hús sambandsins var opið gestum og gangandi og þar var boðið upp á og aðstoð við að gera við föt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 spjarirnar okkar betur hver sagði að það væri ekki bara töff að vera í notuðum fötum sem samt sem áður eru smekkleg finnst þér Íslendingar nógu duglegir að nýta fötin sín því miður ekki en framtíðin verður örugglega þannig

duglegra að nýta eða ég hef trú á því ég myndi segja að sumir eru það náttúrulega en það má alltaf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

núna er ég með þetta þetta gat sem

er mikill núningur þegar maður hjólar núna ætla ég að setja þessa bót hérna á þá ætlar að fræða okkur um það nýjasta í heimi tækninnar og í kvöld segir hann okkur frá svokölluðum heilanum á okkur er fjöldi taugafrumna sem tengjast og vinna saman tauganet í tölvutækni er gervigreind sem vinnur og

hugsar eins og þessar taugafrumur í heilanum og þannig hafa fjölda tauganeta sem vinna saman og senda boð sín á milli þau nýtast sérstaklega vel í að greina mynstur til dæmis í að þekkja hluti á myndum og nýtast þannig í sjálfkeyrandi bílum

ein af hættunum við

virka þannig að maður tekur þúsundir mynda og setur inn í tölvukerfið þannig getur tölvukerfið skeytt þeim myndum á eiginlega hvað sem er þú opnar samt á hættuna að við getum látið þjóðhöfðingja eða annað áhrifafólk segja hvað sem okkur lystir og aðrir geta trúað bæði karlar og konur tóku þátt í blönduðum fótboltaleik nú á dögunum markmiðið með leiknum var að sporna gegn staðalímyndum kynjanna í íþróttum

fyrrverandi fyrirliði karlalandsliðsins og

knattspyrnusamband Argentínu tilkynnti nú nýlega að skref í átt að jafnrétti en fótbolti hefur lengi verið álitinn karlaíþrótt í Argentínu

segir að öll sextán liðin sem keppa í efstu deild verði að hafa að minnsta kosti átta leikmenn á launasamningi sá samningur á líka að vera í kvennadeildinni eins og í vakti fyrst athygli á mismunun innan

henni var vísað úr liðinu sínu og kvartaði undan því miklar afleiðingar og Argentína hefur nú tekið mikilvægt fyrsta skref í átt að jafnrétti kynjanna í fótbolta sanchez segir að það sé mikil vinna eftir en hún sé bjartsýn á framhaldið fullt af ónýtum gervihnöttum notuðum geimflaugum og öðru rusli er á sporbaug um jörðu og það þarf að taka til sérfræðingar segja að rúmlega átta þúsund tonn af rusli aðallega málmi fljóti um á sporbaug um jörðu það er meiri massi en í öllum

geimferðastofnun Evrópu ætlar að reyna að draga úr þessu rusli og kynnti áætlun um

á ráðstefnu í Darmstadt í Þýskalandi ruslið getur skapað mikla hættu fyrir geimferðir framtíðar því það getur valdið

ónýtir gervihnettir og fleira getur rekist saman í geimnum og þá verða til óteljandi litlir úti um allt það getur líka skapað hættu ef það hrapar aftur til jarðar það er hægara sagt en gert að hreinsa til í geimnum það er ekki bara hægt að fara með ryksugu upp í geim og sjúga upp allt ruslið það ferðast nefnilega á miklum hraða

og erfitt er að senda geimfar eða annað farartæki til að tína það saman mikilvægt er því að finna lausnir á þessu og reyna að koma í veg fyrir að meira rusl safnist fyrir í framtíðinni Hátíð ljóssins var nýlega haldin í þriðja sinn í Zagreb í Króatíu eins og nafn hátíðarinnar gefur til kynna var þar mikil ljósadýrð og skreyttu borgina í öllum regnbogans litum